Ma-i tiikiq karrikastõt. Ma panõ niisama karrit väega pall'odõ süüke pääle. Egäsugutsidõ <hesitation> kapstasöögiq ja köögiviläsöögiq ja. Egäle poolõ ma tuud karrit lihtsalt raputa pääle, kastõt ma mõistaki-õiq tetäq.